Mi yahai ngesa I remowai toi remi mi ummake mi terowai to mi ummitake demal mi tefai ledde to mi warti ladde mi wartia mi lototo <noise> mi wanshowai <noise> mi yahai anguware <hesitation> mi ittowai bafe be’i mi boltai biriji mi suftai ‘yebbe min yakkai ka’eji min ‘yaklai kayakata min partai be’i min partai na’i min ndurai gerode min ndurai be’i min ndurai jaule min ndurai liddi. Min nɗurai foli mon nɗurai agwagwa a tolo tolo min ndurai dow wango min njahi hirtu ngo min njahai gure min njahai sorodo min njahai barkeyel min njahai wawa min njahai yayaru mi yahai bage min dilli Bajoga se min ngarti min dilli Nafada se min ngarti min janno Nafada min ngarti min jauno yayaru bo min ngarti min jau juloiki asira min jahi min juloyi zura min jahi min juli subaka min jahi.